Dakono xa na dakeno nrutete dani dakui ka itá nondakuika h <hesitation> naxhi ihó no keno ñó noxaña ken nduté, xanakeno nruté horasi que kuenta nguili tó anó'o itá no nguili to ano plantar no xa'a <hesitation> tu contentó tá konre xatiá nduté ña dada tú nguili itá no.